لو انا هعلم حد بتعلم يركب العجلة وهو لسه ما يعرفش حاجة هخليه يرفع رجليه، وبعدين يبدأ واحدة واحدة يبدل من غير ما يدوس على اي حاجة علشان التوازن. وبعد ما يحقق توازنه يعني هدربه انه يبدل بقي بالدواسات وبعدها هفهمه هساعده ازاي يفرمل العجلة.